اللعبة اللي حابة ألعبها بمفردي هي كول أوف ديوتي، أستمتع باللعب فيها مرة، خاصة كان في وضع الأونلاين، لإن يخليني أركز وأتحدى نفسي، كمان أحب أستكشف ألعاب ألغاز لإنها تتطلب تفكير وتركيز دايما تكون بوقت ممتع لي.